Ma ei tiiäq, kiä ommaq sääntseq tsirguq, kiä mõistvaq tõisi eläjide helle perrä tetäq. Aga ma tiiä, et näütüses papagoiq mõistvaq külh tõisi tegeläisi helle kah perrä tegemä oppiq. A mille nä tuud tegeväq, ma ei tiiäq.